الافضل انه الحكومات تخلي اه في توازن ما بين الحفاظ على البيئة والنمو الاقتصادي عشان النمو الاقتصادي من غير اي بيئة نظيفة مش هيضمن اي مستقبل اه مستدام كل حاجة حتبوظ وكل حاجة هتتهد لو احنا مش مهتمين بالبيئة اصلا من الاساس.